La prima coza da fe al e gavé ël suchèr dal café parei almenu se pìe tropi café, ti pìe gnanca ël suchèr, pöi ëntà che ridus ëntà che gave i dus, chi li che cate ën gir përché chi li al an propi propi propi tanti suchèr e ëntà ch'a beive pa d'roba gazata, li ëndrinta ai ancura propi tanti suchèr e anche la bira